عدد النوافذ في المكان اللي بعمل فيه <hesitation> بالنسبة للدوام انا بشتغل في شركة معروفة وفي المكتب عندنا تقريبا سبع نوافذ بس الإضاءة الصناعية اكثر لانها بتنور بشكل فعال اكثر النوافذ